Pёñaw iñanu ejёnţ këmaŋ keţíji omo këmaŋ keyáari <hesitation> këjeeji pëcalira këmaŋ keyáari mëlik dí puliki. Këlik mëlik kanţú dí pëcalira kёñaw iñanáa ekёmee ejёnţ këjeeji gant yul ná omo. Kёñaw yul ná omo ekёmee ejёnţ këjeeji kagant yul ná mëlik ekёmee ejёnţ, këfáaw yël. Á unú ufíir uwala unú bucum, bakáaţ já bucëf muloŋ <hesitation> muloŋ kací mëyës këñaw iñanáa <hesitation> ţí mukoo ngun ejënţ këmaŋ keganti ţí mëyës mun, këmaŋ këndeela. Kon bëjënţal awará ţí ulef ñaan najín pur pulaw mëmak mëtíis mun dí uleful.